<noise> Alay gn kofafa, fa eo aby gn loto, tagna roa gny manao azy. <noise> Tagna raiky ambany amin'gny kibony, da gny tagna raiky atety aroy! <noise> Amin'gny tahony zany. <noise> Vita izay da gny tagnategna gny mamafa, manosoky an'ny loto igny amin'ny alalan'ny kofafa. Izay gny fampiasa azy.